Mboha naimanyire koko waipikire wa mutehe wachwe no- no- no ure mutehe wachwe dade isiyochere nate ikareta kwahiyo ikahojera ma ika hojera chakuria hara.